Aa wees yibyin yaksazok yees yib yaksa zok pa ittərəwi ara wees sə yibin yaksazokak uko wees na pisa gə anaa a iin a le'len saa go'ra ana yik a aii rekan a le'eklen saa regə ara a ii rekak a le'len sa ree ribo wees go'sa gon saa go'rə neta eti riboo gəbən wees na pisa a kank kiis a womb gwaaga go'sak a go'ok ana a og tingsa moo go'karən noka wees amma wees ar ukarə wees kamtə yaksazokpa noka mona geepa wees massaman naa zeebi mooi zeebimooi ika noga moo bo aka og zeebi onawin pa nok a ogi pu na zaam mazza naa zaam as moo a le'ek saa duu urpa a sunduk monge ləəgə weesa as zaa ɓomɓon sə n yerə zazzəs pa a sunduksunbo monge ura pisu pa asgə urmaa zakzan sə bil zaa itupa a ok ni weesa moorə as go'ska ko anmi a innak ya to wees gə yibyin yaksazok nok yaksa zoka moorək pat weesə paa gə mazza pisu pas a gwengku unanipa uza ko zeebəza mondəs ko kiiza mondəs ma. Weesə bo'rə sə i daks naa yaksazokpa kiiz uza gə i le'len səl gab naa yaksazok nok una pisənak a meena pisapa ulla pinpaki markənkə man iirə okarə gə weesə kamta geeka tingka ko yaksazok kull um pa noka neta pu go'rəmkərə essak at netapu ri gəttə dəlləroo esak at ana wees tor sə tos mari go'ron aran laatəllə naa ara pisə pak wees na pisa bo apunaa geeka tingka pa a kisək ara go'sak rə pa nok a le'len womɓa gwang gwaama i dəngəssə dən essam na'arə pa am i kwees batə paa am a le'len dəngəska gwang amma a kirə roo pa mona geepa a kitə gbəga buirə noka wees sa na'rə essi uso go'ok saa le'sa kisə mondə gwa'pa ata kita tingtata ooka pat tə pa so are wees gə na pisa gə ar ukarə gə moogə apuna yaksazogpa apuna yaksa zok ko topapa noka aneya ana iya dna moo laaka moorəi laa mon weespa i laa weespa ina laa wees aka kaakan saa ka esi zak mondə igɓarə sə i pe’ ko i pe'pa ma i ibsapu moo i keepu bila gə so wess na pisa doka dəlləgə unə mazza naa weesas ko ree araya puna yaksazok kweku urma kweka mari woonb na pu dəllə i go wəra sə i esi amma esak wodub na gum wees na pisə maz amma esak wees na pisa maz arek ullə sə go'sapa i səgɓakasəgɓəwi so mari noka naa weesa moos marina nogapu weesa moos go'sa una paso zaam una pisəna pa ak ar an a daksə zur naa mari sa oro bil a le'ek len saa a go'ro ana gɓama moom le'ek go'oskan amma mazza naa weesas okso ko duuka bil ma pinnaa dəna roon pa noka tomtea ullə assi mu'kai ana bo'rək wonka naa bo'tan som a nakon zən som ara rekəna som rek a an, pe'ek an bo'ok an amma neta ri eti pat wees le'len sə go'roe amma oruka miik onaa ana mii ii dooka mukangə weesgə kamtə yaksa zok kullum pa noka moo ana apu gaptən saa gabə saa go'rən uno apu naa geeka tingkapa apuna mari pa apun ana Apuna maz ura as ana anna kine sə go'rəske ri ang an pa na weesa moos ni pisənak una na kina sə mona ɓaatə maripa mari daari eri a tongk wees sə pea sə kama mona kuno sə kama ara i rungbunakrə pa a le'ek sa go'rə neta eti pa nok riik wees gə kamtə kan yaksazog weesbo kamtə kan suksabaar ana wees go'ron una a go'on una a go'pan amma gəə mari a roiro uza na kinə ana na'rən kamtə kan yaksazok haa laasu mari haa bagə zeeb uza bo na kina ana na'rən gɓansɓan zeeb a bil iinas baksu ban zeeb gabsu gan yangi ura boo serəm bil pas sə og bilaa laanak bil pu roopa don mingz bil pu roon panni kpo laa na bila o'obrək serumka bil pa ko laa naa irin ibum maz ko go'um una ana go'pan na kinə okni gwan gɓama gwandəm unə kinsəbo ura ooro bil sə kamən ma'raa gwandəkas səna kina wees kamin toomsa oomis to urin ura ezi azə wees kamtukə yaksazok noka uza na kun esək laa ko ara duun ɓara ullə pin nalləpa